أنا هاكا في بالي في بالي المسافه إلي أنا نجم نمشيها في النهار هاكا ما أكثرش ااا تستغرق من ااااااا ساعه ساعه ساعه كاهو أكثر ما نجمش المسافه إلي نمشيها تستغرق من الزمن ساعه.